<noise> neꞌg guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn nak gis, gis guꞌn flor o gana c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn <hesitation> perol, c̲h̲uꞌnnstsiꞌn kaserol, c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn sartén, gis c̲h̲uꞌnnstsiꞌnc̲h̲a minn xneꞌ minn izoꞌb minn nized, porke dzekna xka xdeꞌdu stib sabor par minn o si no ña ña lën gis xgwiꞌy minn kafena, yu minngop beꞌ xgwiꞌy kafe lën gis lëꞌ lën sartenna yu minn xkeꞌx ngow o ga c̲h̲ixkwaꞌ minn balal komid o lën kaserol c̲h̲ixkwaꞌ minn kwalkier ti komid nc̲h̲oꞌb guꞌn xlaꞌn minn. <noise>